Thapla rong khe kwchangma tei kebo bai tonngyama no phunogo. Nokbar kotor tei koko kaaisa jaga senani jora no phonogo. Watui faima swkang nokha rok kaaisa jaga o faifuru bo nokha tei siyari bai nokha kholopjag khai bo thapla rong ongui thango. Hor tei sal boya ni jora bo thapla rong nukjago tei thapla rong wuansukmung slaimung tei loriyaui kaaisa jaga o bwchaui tongmani no fumukjago Thapla. Thapla rong ongkha haa bai kisa kufur kara no kwnwui ongjak no hinui thapla rong.